Biby fantako hoe mandry izy rehefa tonga rirignina anh: <hesitation> trantranka anh, de écureuil. _x000D_ <hesitation> Zareo zany rehefa <hesitation> ma- tonga igny ririnina de tena sy mivoaka an-dragnon-jareo si anh am'zaigny mba hisoroahan-jareo am'lay hoe fahafatesana, ndraindraika koa zareo sy mahazaka an'igny fa mangasiaka loatra.